Si min si ni'ñanj lapi si ba 'ngo lapi man kwenta arun min, 'ngo si ba chachij ta min tubo lí chachij ni ninin min si nun chuhuaj, ni si nun chuhua ta ro' nihia' ba ruba mangera ba lí ni riki ta ni man tinta, ta gara ke tinta ta ni ni kolor ba ko'ngo nin' lapí, ta ba si maru, ba si taj ba si ba mare, ba si ba marȇ, ni ta ko'ngo nin' ta niñan kwenta karun, ni chaa nin' 'ngo ta ro' ni nihia' ba 'ngo lí nun kwenta rij tinta, ni a'bbe arun' si sí nej ngwii riñan ñanj, ta riñan ta' ni ni ni niñanj lapí ta niñan kwenta ko' sí firma nej, kwenta karun sij sichukwi sij nej, kwenta ki'hiaj si 'ngo lista nej ta ni ni ni niñanj lapí ta si lapí ta ro' kabbe' si arun ninj, ni si niñanj ruba ñan nej sí nej sin' tiki'ñun nej, sta ba 'ngo sí ñaan ruhua nej nanunj ta riñan sij, si ta min 'ngo si sa' ni'ñanj riñan sij.